<noise> Lafiki kama lafiki au mwananya pano nazana akulo ndikazi ziyonsi yakuomba ila jipati chipato <noise> kizima ikutakia kwaza namatampo kumu shauri wee <noise> panu kulondi kazi londi kazi iya kulingana nu uwezo wako alafu niya kukuretela matunda mazima utize ulondi kazi iya kutuletela matatizo au iyakuzulu mwili wako mapela nge utu nona wakatala wantendi yatu nantangaya rafiki vikwene notu kuwizsha newa rafiki wane namna tuwe rafiki awe ikazi zinu kuomba kulenga ili tuendeleu kuishi ni urafiki wa wetu suwe sunene nawe bwana ombange kazi zinzima kwasabu ndungu ombi kazi nzima nani kwene yaladha yaladhwane niwamanu kwakwa nduku ombi kazi njipe nakunorera fiki wane yani nama nani kwene ne mshilipi ku kazino ukuomba iyo ko nemwino ulafiki kwene tunga ta nana kutae na ina- ina- ina ikadila nawa ikalila wenga <noise>